Engka siareq-areq anre wedding balikkiq pakessingi aggalaq-galakeng pappadanna iyanaritu anrekiq bua-buahang anrekkiq ukkaju tello bale nennia buwe renniq